A dizné preferisu mangé 'na salada magara cun due tumatiche ëndrinta, pöi ficu ël tun, cuai volta i ficu co ël mais perché al e pi legera e parei pöi m'ëndörma pa, ënvece ël panino a t'resta sempre ën po s'lë stomi e a stömmia ën poch ecco, a t'ëndörm